Ga̱mai guda̱ mu de ma̱ shin ni de ko wura̱ ga̱ ba deluu de ga̱ gane she ga̱ shie die ga̱ mai, men ga̱ gwen kwamteng, jap-jan, dabit kun ko, mma muop tong nda̱ ko nga̱yil ga̱ sampe, pe muop tong wul, de muop tong na bi ga̱ de tong muan ni da̱en bi ga̱ de men na shin ni muk gargaja men ɗe ko wuro ga̱ tong ni de ga̱ shi bi ka yil muk muep na̱, ga̱ shie yeneyi ga̱fe gun nde gu shin ni, muop na̱ la̱ puat, muop ruo zak, dabit la̱ da̱, nda̱ lap ni ga̱ de puanang npang, ga̱ lap ni, muop nruo de ni long men pe muop shin tal wel muop ga̱ puat, muop la̱ puat, muop marap gya, muop la̱ marap gya muop tong tuot de ma̱ kwal kwal i. De muop ga̱ shin kwal i da̱n ga̱fe de yilmen ga̱ mai de ga̱ dong i ɗe tong ma̱ sa̱n ntiem i. Abi ga̱ sa ta̱, la̱ ma̱n de ba, la̱ ma̱ yong pe, de mma̱ tuot i tong ma̱ maam i, muop tong muop, de jamaa ga̱fe muop tong da̱, ma̱ dem pe nda̱ gwen koye dieluu ga̱ nang, muop la̱ da̱ tiak muop pia zak, tiak muop la̱ pia, muop zak, la yok, muop na da ga demmen ni yo, guyol bi ga̱ sata̱ muop tong ruo luu long, dama ko ma̱ bak ga̱ sau sampe tong ma̱ muen ni tong wa dehu, de magurum muk, ɗe ko ma̱ ga̱ muan ni ntiat i.